<noise> ti'la nonoi ho o on. chikirillo jan, kile jan, tokoa, dikon panito, hu u un. hi, ti'la xhitaxa no kava ján, tila viñó, hu u un. kitijan ní.